A raha hoe biby bitika heky zany an, misy karazana biby bitika a <hesitation> akao parasy, kongona, kadradraka, kalalôa, a <hesitation> misy koa <hesitation> papillon an, de misy koa angidigna de misy koa fanenitra.